﻿nikan an jeɗere ɗagam kwatin kan sherep ti shekki kwatin.ni kan an jeɗere shi forugo kumo are fuat shi muni yishi ɗijji kan sunu muni yishi ɓiran ka shabi ti sheki shu fuat ti shaki shenessu <noise> yashipaɗau kan konvoi konvoi fuat ti sheki shu shenesu yajji fuat fuat ɗishi fuati. shenessu yaji peɗau kan fuat fuat umo anjeɗere. shina ƙan dei